صفر، اکھ ہتھ دَہ، زٕ ہتھ وُہ، ترٛےٚ ہتھ ترٛہ، ژور ہتھ ژوٗرِم، پانٛژ ہتھ پنٛژاہ، شیٚہ ہتھ شیٹھ، سَتھ ہتھ ستتھ ، ٲٹھ ہتھ ٲٹھ، نَو ہتھ نَمتھ ۔